فما <hesitation> ليله اكتشفت صيادة كبيرة دبوزه تحتوي على رساله قديمه مكتوبه بخط اليد و غير معروف ، الرسالة هذيكا كانت <hesitation> تحمل تحذير من خطر يهدد الغابه اللي عايشين فيها ، قررت الصيادة هذيكا تبع الخريطه الموجودة في الرساله باش تكتشف <hesitation> سر التحذيرات هذي.